والله هاي السيارة كثيغ مليحة والناس كثيغ يشتغوها وهذا اللون بالتحديد كثيغ مرغوب و سيارة ما تعطل كثيغ بسرعة الماطور ياباني نوعيتو كثيغ مليحة <noise>